Fomba famokaran'ny trompetra feo ah arakaraka ny fomba hitsofana anazy izany hoe raha tsofinao moramora le trompetra de moramora ny feo avoakany ah, raha tsofinao mafimafy ilay trompetra de mafimafy ny feo avoakany.